सेंपु एक तरह के हेर केर उत्पाद होईच्छे इ आम तोर। पर चिप चिपे तरल के रूप में होईच्छे जे कर उपयोग। बाल के साफ करे में कईल जाईच्छे आम तोर पर सेंपु। ठोस बार प्रारूप के उपलब्द में होगईच्छे सेंपु के उपयोग। गीले बाल पर लगाकर उत्पाद को सकेल्स के मालिस। करके और फिर धोकर काईल जाईच्छे आव एक रिस्मल। तेल और अन्य गंदगी के साफ करे में काईल जाईच्छे।